א נייען מאשין נייעט צי זאכן, ס'- ס'- מ'לייגט אריין א נאדל מיט פאדעם און מ'דרוקט אויף א- א אזא שטיקל וואס ווען מ'דרוקט עס אראפ מאכט עס אז די פאדעם זאל גיין ארויף און אראפ און ס'שטעכט עס אריין און ס'נייעט צו מיט די פאדעם וואס די סחורה וואס מ'לייגט אריין.